﻿naina naina wantau nawa luka nandala nawala ko jaga waɗi jaga waɗi kaina miya na mayeta ƙwayin ka ina miya daneko ka ƙwayin na zabu kana asafu ta jagatumu waɗi amma kamen waɗi bai kalaye nawa lana gigittama namaya ka ƙwayin kan ai na dena ka'a to kaina miya citta catta ƙwayin wane shin dumu walaka gitta ta nawa lanau catta faraba ƙwaco na legos ah kawaluka legos ka ina miya na'ina aiki maƙwan ƙwan toh ƙwan ƙwan miya kaina ka ƙwayin ƙwayi ah ƙwayin aimenla mayene ai nama yika ƙwayinyin kuma tona temaki enuwanau natemaki dan ginau to laukema deori na wakakan ai mawakau sabika la tala barnabai naina kaƙuri tala barno kuma tala temaki ka inuwatuko to enuwatuko layika la ah lakala kala kuma to aise ƙwayin kan inka shim fiɗa ka walu maita ƙwayin kan aitala bar kaye kuma se kagadikata laa tala bar kaye kagadika ata la to kamen wadibai nawalanau to shikenana. ﻿dagai kiyayin daru nawa laye nawala tina legos to kaina miya kawa lukaye ah to na asku na ina asku mana asku can ta miya asku ai aiki magwan gwan ai bonkiyi kaina miyadikaye kata amu ah nawa lana akata amu nina waluka legos ai wanta amune toshindu kawa liti kau to kamen waɗibai dagai kiya yi daru to lewune naga dukau to shikenan kamen wadibai.